غم هغه دروند احساس دی چې د زړه پر اوږو بار شي او د یو څه د لاسه ورکولو یا نه ترلاسه کولو احساس راولي. غم خاموشه او سړه فضا رامنځته کوي، چې انسان ته د زړه تنګي او یوازیتوب احساس ورکوي. غم د ناهیليو یوه خوا ده.